पेरु ही कंट्री ऐकली काय मका जाळ्यार पेरांची याद येता। एका वडलो कल्चर तेन्चो तो हांव मंतात की पेरुइयन। तेन्ची हिस्ट्री साशि वरसाची पयलिसून आसा। तेन्ची कॅपिटल कुस्को जाऊन आसा।